<hesitation> Ny écureuils raôhatra oe hiomagna amin'ny andro ririgna izy, vôlôhany izy mamômpogno hanigny, le mbôla fataony igny izy mamômpogno hanigny agnatiny tranony, de avake ra ôhatra oe tônga lai vanimpotogna mangatseka amizay o, igny amizay hanigny igny amizay-igny amizay- le en <hesitation> iregny recupereny ataony hanigny mandritra ny ririgniny.